Esyasente wamawunenasyu omwisahu buli kyindu kyosi kyikaghenda ndeke, wukabana obuyingo bwosi ibwabirighenda ndeke. Wukalya ndeke, wukakesaya ndeke iwanywa ndeke. Betu syamabya isisiri omwisahu wukalwalha, e stress yikabya nyinene, iwowosi wukakyama neribya wukalengekania, ngebiro binu thukathahaya ithukyine bana. Omwana akalwalha iwasiwuthe iwatsuka erirengekania nawu <hesitation> iwasangana iwabiriwunzerera iwabirilwalha. So wamabya iwune nesyasente omwisahu bulikyindu kyosi kyikiwana, kyikaghenda ndeke